ข้อยคิดว่ามักใซ้เรื่องโอนเงิน เรื่องเติมเงิน เรื่องเติมเกม เรื่องใซ้จ่ายทั่วทั่วไป

ข้อยว่ามีผล เพราะว่าถ้าบริการดี ธนาคารกะสิเป็นแหล่งน่ากะถือ และคนกะหลาย

เวลาเฮาโดนหลอกเงินหรือเงินออกโดยบ่มีสาเหตุ บ่สามารถกลับเอาเงินคืนมาได้ ข้อยอยากให้ธนาคารแก้หม้องนี้

ข้อยบ่สะดวก ถ้าธนาคารสิให้ติดต่อควรโทรมาทางเบอร์โดยตรง และเอิ้นให้ไปหาอยู่ธนาคารโดยตรงเลย

ข้อยกะสิถามว่ามาเฮ็ดงานจั่งซี้ได้จั่งใด เป็นหยังคือเว้านำลูกค้าบ่ดี

ข้อยบ่รับฟัง เพราะยุคสมัยนี้มิจฉาชีพมันหลายอีหลี

ควรแต่งกายให้เรียบร้อยบ่สำคัญ แต่ต้องเว้าจาดี สุภาพ และบริการลูกค้าให้อย่างดี

ส่วนมากคนเฮาสิมักกู้ยืมคนไปเรื่อยเรื่อยญ้อนหนึ่งติดการพนัน สองญ้อนเอาไปประกอบอาชีพ สามเอาไปโปะของเจ้าก่อน

ดอกเบี้ยคือการสำคัญของการตัดสินใจกู้เงิน ถ้าดอกเบี้ยแพงเฮาเฮาบ่สามารถที่สิกู้ไหว ถ้าดอกเบี้ยเฮาเฮาเฮาสิสามารถกู้ไหวได้ เพราะฉะนั้นเฮาต้องกู้เท่าที่จำเป็น

ข้อยว่าดีเพราะว่าเวลามีเรื่องเดือดร้อนสิได้ซ่อยกันได้ ใจเขาใจซ่อย

ต้องเป็นแหล่งที่น่าเซื่อถือ หรือมาจากแอปธนาคารเท่านั้น

ข้อยสิตรวจสอบก่อน ว่าที่ข้อยมีหนี้ มันแม่นหนี้ข้อยอีหลีบ่

ข้อยว่าบ่มีคนเปิดเผย เพราะเป็นเรื่องการกู้เงิน บางคนอาย ย้านคนรู้ว่าเจ้าของไปกู้ยืมเงินมา

ข้อยว่ามีผล ถ้าเฮาเดือดเฮามาแล้วเฮาบ่ผิดสัญญาเขา เขาเฮาสิเฮาเฮามาตลอด แต่ถ้าเฮาผิดสัญญาเฮาเฮาอาจสิบ่มีคนรอบข้างให้ยืม

ข้อยบ่มีการกู้เงินในอนาคต เพราะว่าปัจจุบันข้อยยังมีเงินเก็บและเงินใซ้อยู่

ข้อยว่าดี เพราะดอกเบี้ยบ่แพงกว่าธนาคาร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

สำคัญ เพราะเรื่องการกู้เงินตั้งแต่ยังน้อย มันบ่มีผลดีต่อกับเฮา อนาคตข้างหน้าเฮาอาจจะเครดิตเสียเฮาได้

ข้อยว่าอยู่ที่คน บางคนกู้เงินอาจจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น บางคนอาจจะมีชีวิตบ่ดีขึ้นกะได้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

ข้อยคึดว่าการมีหนี้เป็นเรื่องปกติของคนยุคสมัยนี้ เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจบ่ค่อยดี บ่ค่อยมั่นคง คนคึดคึดต้องมีการยืมกู้บ้าง

ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีความฮู้ หรือธนาคาร เพราะว่าฮู้ฮู้บ่ฮู้เรื่องการเงิน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

มีความเสี่ยงสูงแฮง เพราะถ้าเขาคนนั้นบ่จ่ายเงินหรือบ่คืนเงินมันสิตกเป็นแฮงที่ต้องรับผิดชอบแทนทั้งเบิด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

ข้อยสิเอาไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่สิได้ต่อเติมบ้านที่มีอยู่ให้มันเป็นตาอยู่

มันกะมีทั้งข้อดี ข้อเสีย อยู่ที่ว่ากะกู้แล้วกะสิสำเร็จในการกู้บ่

ข้อยมีความมั่นใจในธนาคารข้อย เพราะเซื่อถือได้ มีธนาคารอยู่แถวแถวบ้านสามารถไปได้ตลอดเวลาเวลามีเรื่องจำเป็น

ข้อยว่าบ่ปลอดภัย หนึ่งดอกเบี้ยแพง สองอันตรายนำ

ข้อยสิบ่หากู้ ข้อยสิหายืมนำคนรอบข้าง และสิบ่ผิดสัญญาเขา

มีความเสี่ยงหลาย เพราะว่าการกู้เงินทางออนไลน์ มันบ่มีอิหยังเป็นน่าเซื่อถือได้แน่นอน

หนึ่งที่สำคัญเลยคือดอกเบี้ย ถ้าดอกเบี้ยแพงเฮาคิดว่าเฮาสิส่งไหวบ่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

ข้อยว่ามันอยู่ที่การเฮาหมุนเงิน ว่ามื้อมื้อหนึ่งเฮาเฮาจ่ายส่ำใด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

ลางคนกะมีความรับผิดชอบมากขึ้น ลางคนกะบ่มีความรับผิดชอบ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

คนได้เงินหลาย คนแนะนำกันหลาย คนกะเลยอยากตามกันแหน่

คันคนแถวบ้านเฮาเพิ่นเฮาสิมักลงทุนนำไพ่ นำหวย นำไฮโลพู้นแหล้ว

มันอยู่ที่คนลงทุนได้ ถ้าเฮาลงทุนเป็นลงทุนได้เฮาเฮาสิได้เงินเติบโต

ข้อยบ่ไปแน่นอน เพราะข้อยบ่เคยลงทุนอิหยัง

อันนี้ข้อยกะบ่รู้เลยเพราะคนทางบ้านของข้อยบ่มีผู้ใดเกษียณอายุหรือลงทุนเงินอิหยังแบบนี้

ข้อยว่ามันมีความเสี่ยงทั้งสอง

ข้อยสิหาสอบถามในเน็ต เรื่องการลงทุนทองคำ

ถ้าแอปแอปนั้นมีความน่าเซื่อถือ เซื่อ เซื่อปลอดภัยอยู่ เพราะคนส่วนมากเขามักลงทุนผ่านมือถือ

มันกะกะให้มีรายได้เสริมได้ แต่ลางเทื่อกะกะอาจสิบ่ได้

ลางคนข้อยเห็นอายุสิบแปดสิบเก้าเขากะลงทุนเป็นแล้วมันอยู่ที่การกะศึกษาว่าการลงทุนจั่งซี้มันเฮ็ดจั่งใด

น่าจะลงทุนเกี่ยวกับการเทรดหุ้นหรือตลาดหรือทองจั่งซี้นี่ล่ะมั้งเพราะว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจคนสมัยก่อนมันกะดีกว่าเศรษฐกิจสมัยนี้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

ข้อยบ่มีความฮู้ด้านนี้เลย

สำคัญมาก เพราะถ้าเฮาจะลงทุนหยังสักอย่าง แล้วเฮาบ่มีความรู้ทางการเงิน เฮาเฮาสามารถสิเฮ็ดอิหยังบ่ได้แน่นอน

ถ้าเฮาบ่ได้ลงทุนนำกันเฮาเฮาบ่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ลงทุนนำธนาคารเพราะธนาคารเป็นแหล่งที่น่าเซื่อถือได้

หน้าจะซ่อยได้หลายขึ้น เพราะว่าธนาคารช่วงนี้มีการลงทุนหลากหลาย ให้คนซ่อยลงทุน

ข้อยบ่มีความรู้ด้านนี้เลย เพราะข้อยบ่เคยลงทุน หรือเทรดหุ้นอิหยัง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

ข้อยว่ามันบ่สำคัญ ถ้าเฮามีงานเฮาบ่จำเป็นต้องลงทุนเฮาได้ เพราะถ้าเฮาบ่ได้ เฮาเฮาสิเสียเงินไปฟรีฟรี

ข้อยว่ามันเหมาะกับคนที่มีเงิน มั่นคง และมีเงินสำรองหลาย

ข้อยให้ความเสี่ยงหลายกว่าผลตอบแทน เพราะการลงทุนมันบ่มีความแน่นอน

ตัดสินใจลงทุนเองดีกว่าให้คนอื่นจัดการให้เพราะว่าถ้าให้คนอื่นจัดการให้เฮาเฮาบ่เฮาว่าเงินเฮามันสิได้แบบใด

สำคัญแน่นอน ถ้าเฮาบ่ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนมาก่อน เฮาเฮาสิบ่มีความรู้ด้านการลงทุนเลย

เหมาะกับคนมีเงินหลายหลาย

ข้อยว่าแล้วแต่คนในการลงทุน

อันดับสำคัญเลยคือความเสี่ยงถ้าเฮาลงทุนบ่เป็นเฮาเฮาอาจจะเสียเงินไปเลยเฮาได้

ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนในความกังวลข้อย เพราะข้อยยังบ่เคยลงทุน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

แตกต่างแน่นอน การลงทุนคือลงทุนแล้วเฮาบ่รู้ว่าเฮาสิได้ผลตอบแทนจั่งใด หรือเท่าใด แต่การออมเงินคือการที่เฮาออมเงินไปเรื่อยเรื่อยบ่เงินหายแน่นอน

ข้อยว่าความอดทนมีผลต่อการลงทุนแน่นอน เพราะถ้าเฮาใจเฮาเกินไป เฮาเฮาสิมีความเสี่ยงในการบ่ได้เงิน

ลงทุนระยะสั้นสิได้เงินเร็วกว่าลงทุนระยะยาวแน่นอน

ควรเริ่มต้นลงทุนอายุตอนที่ยี่สิบขึ้น หรือยี่สิบห้ายี่สิบหกขึ้น

ข้อยคึดว่ามีความเสี่ยง เพราะว่าถ้าคึดลงทุนไปแล้วคึดบ่ได้ คึดคึดจะเสียเงิน

ข้อยคึดว่า มันอยู่ที่บางคน ถ้าคึดอยากลงทุนคึดคึดต้องศึกษา

ข้อยคึดบ่ออกเลย แต่ความน่าคึดถือและมั่นคง คึดคือธนาคาร

ข้อยสิเซื่อข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่าคนใกล้เซื่อ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง

ข้อยสิปฏิเสธทันทีเพราะข้อยบ่เคยลงทุนอิหยังทั้งสิ้นและข้อยสิบอกไปว่าข้อยบ่ลงทุนแน่นอนเพราะข้อยบ่มีความรู้ในการลงทุน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

ถ้าเฮาศึกษามาดี เฮาเฮาสิลงทุนที่ดีได้

อันดับแรกเฮาต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้แน่ชัดก่อน

คอร์สเรียนกะคือการที่กะศึกษาในการลงทุน มันสิเป็นการสอนกะว่ากะลงทุนจั่งใด เฮ็ดจั่งใดมันถึงสิได้

ข้อยว่าข้อยบ่มีความฮู้กับการเล่นหุ้น แต่ข้อยว่าถ้าคนเล่นเป็นเขาฮู้เล่นได้เงินหลายอีหลี

ข้อยว่าเพิ่นกะมักเล่นอยู่เดะ เพราะว่าคนสมัยนี้มักชวนกัน มักแนะนำกันหลาย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

บริการดี เว้าจาดี สุภาพ

กะดีแหน่ เพราะว่าดอกเบี้ยเพิ่นกะให้หลายอยู่

ข้อยว่าปลอดภัยดี เพราะว่าสามารถสแกนความปลอดภัยของมิจฉาชีพได้

ข้อยว่ากะพอดี บ่แพงปานใด

ส่วนมากข้อยบ่ค่อยไป ถ้าครั้งนั้นข้อยบ่เฮ็ดธนาคารแอปล็อกแน่นอน

ธนาคารออมสินพ่อข้อยเปิดตั้งแต่เด็กน้อย

มีความสำคัญเพราะยุคสมัยนี้ต่างคนกะต้องมีธนาคาร

ข้อยว่าธนาคารที่ข้อยใซ้อยู่ มันใซ้คุ้มค่าเดะ

ข้อยว่าบ่เพียงพอ เพราะบ้านข้อยอยู่ไกลอำเภอประมาณห้ากิโล แล้วบ้านข้อยบ่มีตู้ ATM อยู่

มันเป็นเรื่องของอนาคต แต่ปัจจุบันธนาคารกะยังบริการดีอยู่แน่นอน

ข้อยว่าส่ำนี้กะเพียงพอแล้วกับธนาคารที่ข้อยกะอยู่

ข้อยเริ่มใซ้ตั้งแต่ข้อยอายุสิบสี่ สิบห้าปี เพราะว่าช่วงนั้นต้องเปิดธนาคารให้กับโรงเรียน